वेगवेगळ्या आकारांचे कण जे असतात तेह वेगळे करून साधा तंत्र म्हटल्यार ता असा चालणी करप। पिठ चालापा खातीर सुद्धा वापरतात अश्या चालणिन खूप लहान लहान बुराक असतात। खरखरीत कण जे असतात तेह एकमेकांक आपडून आपडून वेगळे जाऊन चालणीतल्या भायर पडतात।